مقدار التمارين اللي يحتاجها الكلب يعتمد على سلالته، عمره، وصحته. بشكل عام، الكلاب النشطة تحتاج وقت أطول للتمارين، بينما الكلاب الصغيرة أو الأقل نشاط تحتاج وقت أقل. التمارين تشمل المشي، الجري، ووقت اللعب. مهم تتأكد إن الكلب يحصل على التمارين الكافية لتجنب المشاكل الصحية والسلوكية.